Ljoꞌ na cwilꞌa cantsaa ñequio ncꞌiaayoꞌ joꞌ cantsaa majndyetindiiꞌ cwilꞌayoꞌ cwii jndye chacwijomn na cwitayoꞌ oo cwilacandyooꞌndyeyoꞌ nacañoom ncꞌiaayoꞌ ndoꞌ ljoꞌ na cwilꞌayoꞌ niom xjeⁿ tsꞌaⁿ nntꞌiaaⁿꞌaⁿ na cwii casaa matioyoꞌ ntsquiiyoꞌ nacjooꞌ cwiicheⁿ casaa oo macoꞌyoꞌ tsuaꞌndyooyoꞌ, tsuaꞌndyooyoꞌ cwique cwiicheⁿ casaa nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na luaaꞌ cwii nnom chiuuwaa na jooyoꞌ cwilaneiⁿyoꞌ ñequio ncꞌiaayoꞌ na cwilꞌayoꞌ ꞌnaaⁿmeiⁿꞌ oo na cwitayoꞌ.